فٲصلہٕ سٲزی منٛز مصنوعی ذہانت, ہنٛد استعمال چُھ اخلٲقی خدشات پٲدٕ کران، مگر یہٕ ہیکہٕ فأئدٕ مند تہٕ أستھ: اخلأقی خدشات اے آۓ ہیکہٕ جانبدار، غلط، تہٕ شفافیتچ کمی أستھ: